Le extincteur ndraiky edy matetiky amin'ny le tragnon'ôlo le misy vôlabe regny matetiky izy na amina hotely, izy kaofa misy afo mirehitra igny, matetiky to'de igny fogna ampiasaigny aporitsika amin'ny afo i, de misy karaha gazigazin-draha karaha fotsifotsy io miboaka avy akao de igny kaofa mipetaka amle afo de maty le afo.